Nuu ka'a ninu yete'e yandino ñeñime kuñenro nguen ho yan kayinime, ha jun ha kuu chinundua ndekutua tekutua, okuu ña'a ña ujun ha nujan ujun emm nuan ñiukava iñime nukue ñindeme yendide va'a me.